Tëtäguasu Turquiape kua tetápejaereta jaereta jaereta jaeko jeko oieki ipirureta oikevaera ope jaeramiñoviko kuimbaereta <hesitation> omoiruavei jembirekoreta <hesitation> jaeramiñovi ojo yave mañakarendape supeguaretambaetiko ipora <hesitation> oupitivaera chicle imiari oiyave mbaetitavijo jaereta ipuereta oyangao kia oguapi oi yave jaereta jokope omaeteko oi oyoe tanta jaereta oyomboete mbaetieteitako jokua <hesitation> ereta oguapi oiyave kia omonde guinoi piru